<hesitation> Rah hi-brôsy nify <hesitation> matetiky malaka colgaty igny alaigny ataôvigna -atao am brosse à dent de igny amnjay o arokotro am nify ake, de tsara marihigny fô atô I jiaby ai sady ti- tititezigny nify jiaby io ary arokotro tsra ake le brosse à dent beky azahoagna ny fahadiovagna.